इसरायली खाओ किशंग खिमा यहूदी रंग अरब समाजु ए मिश्रित संस्कृतीओ सम्मिलित खाऊ पोरेटो। हजू ले आने तंग स्वदु तंगेस फेमस तोश। हुजुगो तंग काउपो हल्का संतुलित स्वाद निँज्य। हुजुगो तंग मुख्य सामग्री दुस ताजा फल, सब्जी, जैतून, आई जैतूनु तेलांग। बेक्टेड वस्तुऐन दुस जेसे की ब्रेड, पीता, लहमजुम देशके चीजे दुस। आई हर्ब रंग मसाला दुस। आई हुजुगो तंग प्रमुख व्यंजनो दुस सहुका दुस, हम्स दुस, फलाफल दुस, मेज़ दुस, जफरानी चिकेन दुस, सब्रुष्क दुस। तुंगमगो पू हुजुगो द्वा ताज रस दुस फलो तंग काकरींगु, अनारु, टमाटरु रस तुंगज्य तोश। चा दुस, अदरक और अरक दुस। अरक दुस। अरक हुजु ए एनिस्स त्यार हचिज्य तो। हुजु एक अल्कोहलिक पिये तो खास पर तो गरमिया पो तुंगमो तंगेस्स तू।